أعتقد أن أسوأ مشكلة عالمية <hesitation> صارت بعيدا عن الأوبئة، <hesitation> التضخم الإقتصادي، فهذا التضخم إقتصادي سوى كبير على دول كتيرة جدا ،ونشير بعيدا عن الأوبئة، طبعا الأوبئة الله لا يوزعها لكن التضخم الاقتصادي هو اللي مكمل معنا.